Nako menurut ngoji o kia wo wo gong manege artinya wo jujur jujur manege manege sangat penting, karena idoa so to temo penting? Manege suatu bekal bagi ngone nyawa wo tatagi ika bolo ika- ika dika maruka wo karja ne coba nako ngin ni jujur ua nako ni jujur ua manege kai taiti ina guse ina ina usere artinya ina kia ina pecat, nako contoh wo karjanu de wo toji koka la wo jujur ua la wo jujur ua nako nako wo jujur otomatis nagaka si ma konsekuenssi atau ina si ike ringan keringanan, ina si maaf bolo jo suloko wa tagali bolo manege, nako wo jujur ua otomatis manege ina denda lebe lamoko de ina pecat karena wo jujur ua, sampe nako wo cecekosi de wo ju wo jujur ua Manege sampe wo ma sidagi lamoko, karena ngone manena nyawa kejujuran manege sangat penting, idoa so to temo sangat penting? Mane ka ngano yang to totemo bek- pembekalan bagi ngone nyawa, wo jujur memang sangat la i sulit lo duru nako wo jujur ua li lebe sulit oli karena nanga ngekomo manege i tiwao, coba nako ni jujur ika- ika dika nyawa doneka i nonu, kai ni sinyia, kai ni sano sano done <hesitation> manege nako ngone wo jujur karena ibaratnya ngone manena contoh wo wo bubaingi nako wo jujur ua nanga kia nanga bubaingika berarti otomatis nanga bubaingi manena manena loka jo ma sano sano, jo ma pikr, i doa so una mane o jujur ua ngone ino? <hesitation> jadi <hesitation> kia kejujuran manege sangatlah penting bagi ngone mane.